لو اخترت بين أن انا ابطل اكل وأبطل انام ف هختار أن انا ابطل انام لأن انا بحس أن الأكل مهم في حياتنا زي بردو النوم وكمان النوم بياخد وقت كبير اوي في اليوم يعني لو مكنش فيه نوم كنت هطور نفسي اكتر كنت هعمل حاجات كتيره هيضيع مني تمن ساعات النوم دع هضيعها في حاجه أفيد